Vurdhurët biologiche janë më të shtrejta, ma janë më të mira, allura na një ka la possibilità economica, ghrane të i blenj këto shurbise biologiche, ë më mirë, na një njeri, ghrane ngë ka e ngë mënd i blenj, kunditaret me atë çë gjen, e çë do bujëm, ngë se mënd bujëm dëtirë.